Papõr um tett puust. Tegeligult um muidoki puust tett, hoobis, puupurust tett, määnegi tselluluus ja sis tuust kuigimuudu, vii seeh liotõt ja kuigimuudu niimuudu um saad sis papõr.